<hesitation> naxo ndaxa ndaku xhin, iin iin la iná ha iin nguilo té nguena kuina na xantata xé la iná kó xon kiti kiti xhinan kuté, kunu ñatí xhiná tekunoña xhitiná.